يعني عشان ما أخبص، بقرأ الأول يعني في التاريخ، إذا جبل مائتي عام كان الموضوع يعني كان العالم حلو وما أدري إيش وجتها برجع بصراحة، لكن إذا كان بهاي الفترة العالم مو حلو، وإنه الأجواء مو حلوة، لا خلاص بشوف المستجبل يكون أفضل، ما أدري وش صار فيه، وخلاص أنا وحظي يعني.